<noise> a cha'na thana xre tanke xuthi'a cha'na o nisu unesu nche ncha th'ina o nisu ng'e familia na chua thijusi thune 'iasi a na ndi thuxrui the'ia ba masithi ko'ia si kji thi kjusi pero jana the changia nge xi thujusi a tsanga tsio'o e y esela nthure sechua thujusi ne 'ian sichuathji jusi ana ya ya xruin thjio xruin thank'e thian ithi esena chua thijusi.